Ngele owaadha ndina kuume kandje ndele ota kongo iilonga. unene mba yena oonzapo taya kongo iilonga shiikwatelela kontseyo yawo ndji yena. Aluhe ondi hole oku lombwela ookume kandje negyi kutya kehe gumwe owuna ashike ompito yoye monkalamwenyo. kehe gumwe ku shishi naana kutya elago lyoye otali ku zile monkalamwenyo. notaliya uunake. Shono ohashi kala ashike pokati koye na tate kalunga koye. Aah ohandi ya tus nee omukumo kutya ngele owaadha ndele opena oompito dhiilonga tadhi udhithwa. udhitha oompito dhoka dhiilonga. Shonga ompito ndjo yiilonga ndjo yilipo neinekelo ndino kutya ompito ndjino otayi ka kala yandje ndjo. Shaashi opena aantu yamwe mbeya to adha ta kongo iilonga ndele okuli po aaye aantu oyendji. ayee omwa tulwa nale omaindilo ogendji. aaye aantu oka interview omwa oo- opoosa yimwe ashike ndele aantu o- o- o- o omakonakono otaga ningwa gaantu yeli omathele. Kehe gumwe owuna ashike ethimbo lyoye. Kehe gumwe owuna ashike esiku lyoye tali ku shileko kutya paife ngeyi o- o oto ashike oku kala weshi weshi weshi wa sindana. ompito yimwe ndjo mokati kaantu omathele. Ondi hole okuya tsa omukumo natango kutya owu hole unene ngele to kongo iilonga owuna oku kala to iyulike ngweye mwene Sho ta falamo omaindilo goye giilonga. iyulika kutya. omuntu wulipo to vulu. omuntu wulipo wuna uukwatya wiilonga mbi tayi kongwa. Shaashi thimbo limwe omuntu oha ashike a kale eku tala. teku konakona ashike sho to etamo eindilo lyoye. Ndele nombaapila yoye ndjono itekeyi tula mo- poombaapila dhaantu mba taa ka kala ya tulwa komakonakono gahugunina. Monkalamwenyo yandje ondi hole omuntu ena omukumo monkalamwenyo aluhe na kale ena o, kehe ike mushimwe ta ningi na kale ena omukumo. Shaashi ngele kuna omukumo osha yela kutya ngawo ino tokola kutya oto ka ninga shike. Ondi hole nee okuya tsa omukumo kutya ino kala ho tala konkalo yamukweni eli pungweye. Tala onkalo yoye ngweye mwene eto imono kutya ngweye omuntu wa ikalekelwa nelago lyoye ohali ya kehe ethimbo. no kakuna noho shi tashi vuku oku kwiimba wu monepo ompito ndjono. nonando nee wu wete kutya opena omashongo taga vulu inooga gaa ku monithe ompito ndjo